Nkyɛ mɛpɛ dɛ menye me daakye mom bɛkasa ma me daakye ayɛ yie. <hesitation> na mm- menye daakye kasa a ɔbɔboa ama ndzɛma bi a daakye ɔronnkɔ yie no bibiara atotɔ yie. Ehyiakwan bi na mehyia a obotum agye me efi m' menye hɔn- m'adɔfo nyinaa. Mehu dza obesi esiw ano na mom mɛyɛ dɛn <hesitation> Mesi no esi ewie ntsi no mber bi a abɛsen kɔ no meyɛ dɛ menye no rekasa a ɔrommboa ntsi mɛfa dɛ- menye me daakye mom bɛkasa.